Néni ucaméén étaas guñéni min guséét, aw béŋa éséfuno, nubojéén guñéni maal nuŋaar éséfuno nulogoos guñéni jaraam gugoor, nuŋorul maal ma séét nutaas.